אֶל-מֻאוּסָסָּה אֶל-חַ'יִּירִיָּה אֶלִי כַנִּפְצַל נְדַעְמְהָה הִיָּא אֶלִי כַתִּתְעַתֵּם בְּתַעְלִים אֶל-אֻלְדַּאן, חֻסוּסָּא פִי אֶל-אַמָאקִין אֶלִי פִיהָ אֶל-חַסַּאס. כַנִּצַּנּ בְּלִי אֶל-הַדַּפְּדָּא דִיָּאלְהוּם מֻחִים בְּזַבַּא, חִית אֶל-תַּעְלִים הִוּא אֶסָּאס בִּנַּאא אֶל-מֻסְתַקְבַּל. פִיּש כַתְּעַלֵּם טִּפְל כַּתִּפְתַּח לוּ אַבּוּאב גְּדִידָה פִי אֶל-חַיָּاة, וְכַתְּעְטִינִה פְרְסָה בַּּשּׁ יַחְקִּיק אַחְלָמוּ וְיַסְהַאם פִי אֶל-מֻגְתָּמַע. הַדִּיּ כַיְּעְטִינִי אֻמְל קְבִּיר פִי מֻסְתַקְבַּל אַחְסַן.